Masin̈y fanasan̈a lasiety zen̈y, fahaizako izy edy ai. Karàha kovety kare vy àby madiniky ren̈y de efa misy pla zen̈y fanampi- fanampitsaran̈a lasiety, atandahitra eo jiàby lasiety tian̈ao sasan̈a, avy eo an̈abon̈any eo efa misy ran̈o mitandatsaka bôka an̈y manadio lasiety jiàby irô karàha zen̈y feky fahaizako izy ai.